Omusisa, hugwo gwiija niguteera ensi eyatika, baitu kara twagambaga nti omusisa obugwaateeraga ensi, hansi habagayo abantu hansi <laughs> ababaga nikwenda kurugayo nikwe omusisa niguteera baitu gwe obuguteera ensi eyatika <hesitation>